आरी रोही तो गोने बारी प्रकारना बाये। जोसी की बार नो गटने ने। लाकड़ा गटने ने, सोर्या गटने ने। जे घर मान चाकु गटने ने, गोने बारी ने। कहली काई जाडली, कहली काई पातली, कहली काई मोटली, कहली काई नानली ने। गोने बारी प्रकारना ये सुप आवेने। ये सुप आरी काई कहली ने। कहली काई काटने चीज में काम आवेने। जे भी मोटली से ने एक चेकाई जाडका काटने रोहे। जाडका एक आरी काई योसी रोहे। कि तेरें काई दूई मानसे बतने रोहे। एक तरबी खेशने ने, एक तरबी खेशने चीज। दूई मानसे ते काई एक पलू अपने साइट किसे ने। पलू अपने साइट करें, होसा करें। ने आरी बारने करें। पुन हाई ते एक मुझी जोची काई अपने अपने गोन छाटो। ते इचे सुप काजे काट। देते रहे, महाई आरी ने तत्रा माणसे इस्तमाल ने करें। ये आरी ने चे सोर्या ने ये सुप काटने करें ने। इस्तमाल नो करें होसा करें। ये आरी रोहे तीनो काजे इस्तमाल करें होसा करें। ये सुप इस्तमाल करें।